الحيوان نتاعي المفضل هو القط، نحب القطوطه برشا خاطر عندهم شخصيه مستقله و مرتاحين في حياتهم، كيما يعجبني كيفاش يحبو يكتاشفو المحيط و يتصرفو بهدوء و بطريقه رقيقه، أما في نفس الوقت عندهم طاقه و حيويه و يحبو يشاركونا لحظات من الراحه و اللعب <hesitation> القطوطه زادا عندهم طريقه خاصه باش يعبرو على حبهم و هو حاجه نحبها فيهم و نحسهم مميزين في هذي الحاجه.